Raha voagadra eny ambony tilikambo afo avo be indray aho an, dia <hesitation> mikiakiaka mafy be farak'izay tratrako aho hoe vonjeo, vonjeo! Dia mino aho fa hisy haheno ihany izay. Raha ohatra indray moa ka tsisy maheno an, dia manomboka atsipiko eny am-baravarankely daholo izay fitaovana rehetra ao anatin'ilay efitra nanagadrana anahy. Mino aho fa misy zavatra ao fa fa tsy hoe efitra foana ilay izy. Na raha tena tsy misy an, dia mikiky rindrina. Mety hoe mikiky rindrina raha hoe rindrina biriky ilay izy na rindrina vato an, dia kikisana tsikelikely eo an, hanalana vato anakiray an dia iny no atsipy eny am-baravarankely izany mba ahataitra ny olona aty ambany hoe inona izany zavatra milatsaka izany.